Ny fomba fandrahoana ovy dia voasana lay ovy ary tetitetehana majinika izy ary aveo izy sasana anaty rano mang- madio tsara, avy eo kosa nefa afanaina ny menaka de arotsaka izy fa saingy tsy azo asiana sira izy raha tsy rehefa hohanina iny.